Për një javë në Francë, do të vendosja në valixhe veshje të rehatshme për të ecur, përfshirë një xhaketë dhe këpucë të qëndrueshme. Nuk do të harroja një adaptues për prizat elektrike dhe një konvertues tensioni për pajisjet e mia elektronike.